Ipuere vaera oyeapo ñanaro reta ensalada jaeko jengatu reve kavi jare opaete oyeata ome je reta jaeñomai yande oyepokuama oesa jouva reta jaeko oñono lechuga, tomate, cebolla, remolacha, ¡zanahoria, jokua jokua retako oitƚ jokua nungape ipuere vaera jokua ñanaro reta yau tembiupe